Kotoni xa tichi ko xakano, nguixhi ngua adii tina no tichi kano xhin ditá, takeno ñíí kaxhin no xhin ditá tichi kano xhin iin torta dakeno queso cuchi dakeno, dakeno jamón dakeno quesillo, dakeno ya'á, dakeno tinankin, dakeno tichí, dakeno tichi xhin sanwuis, dakeno queso kuan, dakeno queso kuixhii, dakeno ya'á dakeno tichí, da tichi nguixhi nguá adixa kadano guacamoli, já dakeno ya'á, dakeno tinakin, dakeno ajo nguixhi ngua adii, tichi dakeno xhin ensalada nguichi ngua kó dakeno, tinana kuin tinana doko tinankin cilandro, daken tichi, tichi tidan nrida forma xa'á xano tichi nguichi adii xhinditá xiñini tichi xhin ñini nguixhi adii tichí.